हाँ आपन भागे के नियंतरित करल जाए सकेचे। जैसे आपन इरादे के सुद्रख के अच्छा काम कोई। लासे अपने वर्तमान और इरादन के साफ़ाव सुद्रखेचे। भागे प्रवाह मानसिक्ता अपनावे के जीवन के भागे। अउगटिनाई के प्रभाव रूप में देखेचे उन घटनाओं के। आपन लाभ के लाहिन प्रबंधिन करल जाएचे आपन। रमन के आधार पर आपन भविस्य के आकार दे सकेचे।